أول شيء بنصحه بالجراءة بشكل مستمر، لأنه كل ما جرى أكثر كل ما تعلم أساليب جديدة في الكتابة، ثانى شيء يجب أنه يخصص وجت للكتابة بشكل منتظم ممكن يجدد له وجت في اليوم حتى لو ربع ساعة عشان يكتب فيها أفكاره أو حتى يكتب يومياته، الكتابة المستمرة بتساعد على تحسين مهاراته وتطوير صوته الكتابى، وبس.